איך וואלט לכאורה געווען אויף מיין פאון, אדער געשפילט א געים אדער וואלט איך גערעדט צו מיין מאמע אדער צו מיין שוועסטער'ס אדער, איינע פון מיינע פרענדס און, אדער וואלט איך מיך אפגערוהט אביסל אין- א- אדער וואלט איך אויכ'עט זיך גע- צוגעהערט צו מיוזיק, אדער וואלט איך נאר אזויווי צוגעמאכט מיינע אויגן און געטרייד צו רעסטן